Aganain san nasiat nanguuo de kit de tiagues aloque alimento ñenngoy nango kit sondetied nandon niey ni kit naranga nangon niey ondon quiey narangoyindin di ni alimento en guey nashingueyco yquiel di tiem caldo de kikien narangando guango yeyey pijiul nango cuaoj ajtowan neye alimento shipieg caraninguiey a pueyme me solpa meyay mi sirishit panmey aloquella penguey ya neil alimento el panganpa